nyiau cika ku bu benga pu pur gun ko twi nyiya wuyau yoko bu bega din bu pirgu nyan wiyau ai ner wu du nyiye yeu kam a du tu sombui, ko in cudu kono dui kan cebu nyiya wiya ne in ninga bu daidai, ko incuna ko inkono du ma kam pur gi mi wundu ko kan psiu kino yi kiya ma kan cegu ceu in dino nyiya wiya miri dingin to nyiya mu ner wu mwati du sima bna du sma wuya wa ara sisei sma bu kanga dabam kinyo mer yo ywagi ner wuya amman yo ya nu nyiya wuyau, wo ner a liya ai, wo ner a liya tibak a liya, dingin wo nere mere ba ceya ma kin yo yogi ner wiya yogin ner wiya chaki, ma yogi ner wiya dingin nyiya wuna mer mo maya nu nyiyau amma manyogi ner wuya, ma ner wiya ne, ner wiya dama nyiyau, kama nu kin ner wuya nyiyau, ma nuwei kin ner birge ner bige dama twi nyiya burwa wi shine a ywa ner birge, mer mo min ma ywagi ner wiya no ba samun ner wiya maya puni ban pun gunu inna ma puni <hesitation> mer ma yo chaki, mayobu ner wiya ai don tono mi nyiay wiya ko onyikono du incei ko kon du incei, nyiya wiya wu ma kogu wo kuni nerewu duk yamba nigya yi nyiyau ba cekin yo banin nyiya yau wo ner bu sekin a liya wo ner ya ampani, wo ner kano kasgu ner wi bwiwa ner wuninga bukubuki kano kin wo ner no ba tina, sombu nyiya yau, sombu pun gunu inna, sombu kana ca ka mwani kinyo tilanoi, ma main tilangu ma piya ki? to wo ner ya ding tono mi innu yittikingi innu dikashi tikingi ti kin ner yogi ner wiya cika ner wu ara a yono bariki baba cika lokoci wuno ningi siyasa wuna ner baba ba twiwe kinyo ner wiya <hesitation> piyau kinyo yogi ner wiya ka twiwe piyau kinyo kasgu maseyi wuya, makasi maseyi wiya ma ya nu nyiya wiya caki ampani ma caki wii, maya ampani, ner na, mi ka kongu gangu kato cima cima mi wung cegu ce wuna kanuwa mwama cika mi wei mi nona der masayi wu wiya noba nyi ner wu ya nu nyiya wuyau ka kon gangu toh ampani yo cha wu ningayirwei ner ya nu nyiya wuyau ner wu kan ding office yei kance nyiya wiya ba sancei Wo ner mer to nyiya wiya ne ai, inkas ner wun kanding opis yei kanninmun ange kau ba lenge kin yauwa ale kau yi ciyanga tenye kau ma ba lafiya mba lafiya, tenye sma wiya wa a sma wiya wa bur teng kau mba bogonmou ga damuwa ga damuwa mi kona no wor gi buri no ninga nuwa kuno kunong ka ner wiya wo pwi wei nuwo tun cegui, ner wiya ya pwi ne a ywa cika yi cegu yitti tukuggai in ce damuwa mi yi nyiya mu amma mer kin neer yo ya nu yan wiyau har kma mwani ba cekin yo <hesitation> tilano tilano you matikang tikang ye nye mo no ninga nye ana mo ma sombu ma tilang tilan ye nye ding tono ce mir kuni nyiya wiyau to wiya bwi nyiya burwau kamanu kin ner to nyiya burwa twi nyiya burwa <hesitation> wi kamanu kin ner twi ner ginge twi nyan gimba wi don tono nyiya wiyau dole in ninga kwazo yi tono inko bwiya wun biyo ba siseiu bason nyiya wiyau ningo nye ma bason nyiya wiyau wo bwiya yo inbiyo ma ningo nye ma ba nwati basinosei a sma nuwa wa ba bango kinyo yanu nyiya wiyau wo bwiya yo seiko kam ko kuma bubu ne mer ba bango kunyo ba gwedina kinyo kasugu yir tikingi kuma yanu nyiya wiyau don tono wiya cedwi yoko yi cegu dina mi nobu grawa kai cewe jire wei ner wu ya nu nyiay wiyau ma bu nyiya masayi dingin yatu kalano wiya yitonoi yatikingi, ding tono mi a dong pwi a tong dangani ka ner ba kinyo ya nu nyan wiyau, kai ka kaso masayi ma bu dina ba ninga nyiya wiya bati bu ninga man yo karatu nyan wiyau bace sai bu cekin makasba yi kas ma ceyir yir yi nyiya wiyau a kunorob ko kuma ma yiya yir yirtikingi yi nyan wiyau a kunorob